मन्नगिं कुंभ बोल्लीख्त अस्तात मन्नगें आपल्या बोलान तोंड उगटे करुन आपलो शिकर गोट्ट दामुन दौरता। ताचेयां कासवाचो कवच लेगून थोडून उडोवंक जाता। ते आपल्या दांतानी कोईच ई वस्त कीरलोन्क। शोकतात हेच कारण्नाक लागून मन्नगेयांक। एक व्होड्ड शिकारी म्होंन पचारतात।